Brogdi bjaa be, títa a gima nyaltin be, gsaante, bidée bigiindi ma ndi bibiiŧa, walla hú ma biiŧa unan bà saant. Bitina to fúfur, bingega a fúli ma mboli brese, fsude, a bibariŋ bigiindi ma; Ahotin giti bsín he nda swúsi lísa, anúm, a gaŧa a ɓaali ma ayaa bà mbit baa súmna, aa ttin saantiti ganti ngi wil. Anŋóode, a fsudi fnsibili ma, anan núm hatide, anan bà yaa mbiti baa súmna. Anŋóode, hana fnhabal ma we binyaa ma huŋ ginsúm giidi go win wi gini bsíni biindi ma. Anan bà yaa nbiiŧa mñumbara, a fjif baa ma, binaman yaa mñumbara anan yaa huŋ, a fjifna hila? Anan bà yaa bgaabilo bondi, anto hondi he hitini, buŧina a bboorna mbii hilli ma. Mbii hilli ma gíni mbarindiŋona hala ahondi hommu; Hande binhúri yaa go, ndu ugí yaa malan hi, ndu ugi yaa sana hi, binhúri yaa mbii hee hi mbarindiŋon ɓaali ma mbinti geg bo. Bimanan nyaa yó, bânŋati ɓaani mbúuta ma, unŋóode, anŋóodi bolla unŋóoti mo. Ma biyaana bâɓaa, mbúuta ma, mbúuta ma yaa ayaata a wi. Hande binyaana mboŋ, huuŋ huuŋ ma. Njalu uhondi hande binyaalna bdeem gudi, huuŋ we njalu uwondi, bwom ma njalu uwondi. Unŋóode uto gege gee ma, ndu ugiti mo gee ma uŋóote, ugaŧi ugéd bàg mo. Unŋóodat, unan bà biɓaa ferin ɓaali ma, ferin ɓaali ma, fmagi huuŋ ma ngi gwom ma. Ndu uyaanti ge unan bigaŧi mo a gwili fnongoŋ, fnongoŋ biyaa we gí, naafúli fyeŋde. Ajaa nyaa ye birogod, gwili binyaa bo mariyas wo, ge gí gbéede, unñine ndi waati ma teeg. Uyaa gembe gdúbatu, uluus hal hi ma ntóodi afúli hembe, gimanda; Afúli maa ttin húri ganti ngi wil, aa tti ngi nga a haŧi yaa, gimiiro mbo ñommu binbinitini, flee ffondi. Halaa tti saanti ma aŧagi ma anto mboli ngi hala awoda, binan to baa ma bisibi. Bingi ngi fsudu ma. Binŋati fi gidaaje, hi ma nan yaat, a ɓaali ma, aŧagi ma, hana biiŧa mo bosisiyona afúli ma, hala ma anhúri yaa ndi nŧag ma mo aa ttin ɓalini hande anñeera ma, hana anmadan ŧaga tab. Nda aŧag ma mo, doroŋ ma afúli ma nriiji, he nga aŋaat, he nga aŋaat, bari ganti ngi halaa tti luuste, binan yaa win wi win wi, basgo bihúri yaa go, afúli ahondi hommu a nga antoo Anto hi binimati bo, hande anŧidni ma nyaate ngi ŧootin ɓaali ma, ŧooti ma fii lísi ma. Binan tuugi biñaŋ ɓaali ma bindúbatu, afúli ma mmeese nga aŧagini ma gébele, binan dante, binan saanti saanti gwili fyeŋde ma. Mbúuta mbin ñaa bo, hala ahondi mbina hala ahondi ho, han bâyaa samindi batoo ma ŧagi gboonje basgo mbúuta ma, haraali ndaani a gjif bâa go njaloo njali atooti ngi sam baŋóote banan bâa saant; Afúli ma binto ngi hí, hana a bgaabilo ma anto fyeŋde. Angaŧa a ɓaali ma fana, bintuugi biñaŋ ɓaali ma bindúbatu, waato waati ma bigaŧini, bigaŧi gimanda añuugi yo, gingebele gimanda añuugi yoo, bimmees, binluus biñaŋ bindúbatu binan mmeese hatide. Ahotigiti bsín ma nan gédi, haŋ ffiti ma bahitini bembe, afúli ma hi ma ho ndi <hesitation> bâ bógi, a wentele bâa a giɓúulin bâa bogi, binnúm ma a hód daŋ. A hód daŋ wembe inyaati ma, ntaandi gee ma, angí ngi anín andaŋ ma haji ma, a hódi ma; Me aŧasi ma dooŋman he ngi ngi nfansuŋ hódi willi. Bigi gi mo ngi siñ gi ma bingi géd mo, a bartirdo siñi wembe ungiti húr mo golla; Bâa bege bingi yaa biɓab júju, anbuumi bsúmbuuti hód daŋ ma, a ɓaŧi ma habo. Júju we umada gí uŧootrande, umada gi ujarande, ge gdúbatu ge gi siñ ma húrin yaa, gi ma ngédi biñaŋ ɓaali ma afúli ma halla agítini. Fo atiga a gifúla fo ayaata a ginín, bari wii tti gi fnsaante, wii ttin gí bruwi; Mena a bbarirdo hódi wembe, haji ma bii ma ga yaantina, binúm ma a hódna aŧasi ma. Héd ma anwomte, héd ma bilotod ma suufi nfana gfana gtída, gñég sir ñég, mboli ngi bdiin daasuma, hana flóogun. Mboli bigolla nto hana glóoguŋ gsibi, bi mana biyaanti, wee binyaa be bina yaa ginyaanti, a fúla. Ndi biyaanti ma mo flee fee fi mbo, binñaa ma, biñaŋ nhúri yaa go, mbo waabo aga gjifna anto ma. Abere ginyaanti gembe doroŋ saanti ma sów; Anto haaan amada mbolo bdiinde, haji ma bdiindi bembe, haji ma andagante. Angegi fleey a fi ma andagante, <noise> binbarimúsona antoo ma bindúbatu, he gi njan feet guwa binlotte. Ndi we yaanta haj, anyaanta a ɓaalin fyeŋde fembe, anŋóoda a dimba ma. Binyaa ato ginñamni bsúm, setadir binto ma wundi glo hatide, njali ma bihagoyi ma hando, anto gsaanti gdúbatu. Njali ma agíni hando mo, anto gsaanta biti man bun glo gber hatide, nda aŋóodti mo mbo we ŋati definitif. Bari hína anto hembe aa ttin yaanti fsíŋanti de, angí ngi nnan dimbana anto ma. Nda anto maa tta gaadi mo nna fana, binñaa ma anŧidna fyeeŋdena nnan dimba ma. Walla biñaa ma mo anín andaŋ hembe, a búuti ma agím bembe, hande angí ngi he, hande angí ngi he, agaata hiile. Anhiili gyaaŧ, biyaa samindi, biyaa ansasati fjif, jandi ambi mada gi ngi nfansuŋ búuti binni. Mbolo brese, bigolla nyaa resu usibi, <noise> jandi bosibilitena antoo ma mbi gi mo reyini, jandi gingitina anto ma, mbibi gí mo <hesitation> ginfana. Anan bibiyaanti mo fsíŋanti, ansag sage, anan yaa wunani, inyaanti fsíŋanti, nga anín hiinda ma. Walla boli mo anín ma faŋ ma hi nsagi, ayaa sam biwun ma, hi ma fana gjifni ma satu, angínŧi njan binŧidni binín. Wee gí fyeŋde fjaa ma wala.